Ho nommai ngung noi tiki ongi rotiwe'kong tiki ongi kahih noki nu'konoki hoho aii hoyori hiya noi ku aringakong, hoyori hiya noi mirahu kuu aringakong, hoyori hiya noi mirahu kuu aringakong. Ho nommai nahah kukakong, ho timpako rorogusing hoi mumiakungung nam'ahenuiyong iroko tipo rotiwering, iroko tipo rotiwering. Hoyoko manni nohu ngong ho aii hiya toku noi hoyo mirahu meng tongung hoyo tiwoning ngawah ko. Tiko manni ho noi rotiwe'kong nongu nawa' pemon'ungi toku hayewa'kong, nongui nawa' hayewa'kong. Nongu nawa' nungamong pomorongi toku hayewa'kong, nongu nawa' kuraisa pokonoitaki toku hayewakong. Impa hoyoko nohungong ho rumaru tiwa'ko ho toku nee nekong roki tii nommai tupara, eneke hahayetu yewoming ngawah, hoko pekong mutiharei toku nee nekong, nommai noi mukisakaro pekong tiko neki toku rorongungkung. ho manni o'konowoituhetong <noise> tiyori toku kuu aringui tuhetong ho korokoro yewoning nee irongongkong, yewoning ngowetihetutongko pekong, toku nah roki pumo poku roki yewoning inakihetong tiki ongi kahihno, nee roki turapo korongkong, neko puumo, poong, pooku roki yewoningo irongongkong, poyennopo, toku nahah roki inakirihetong. tiki kahih noki roki hoyo tangah ho yewo Hoyo irongong kong roki ho neekong ina ina si kingummo irongong kong tiki kahih noki, tiki nu'kono ki hoyo nohungong rumaru roki tiwoning pihah yaki tokunah heko no pihah. Tii rotiwetiku tokunah roki yii inakitihe tute poke inaketihe tute, ro roki tii poti no'ra nawa' piku tingi tapu'timo tuhetong, nawa' ho roki meng nohitetong ong toku mira mirahu tii romoki ro meng ro maa sisii' hemmo tuhetong ro pora oo poku oo yewoning pumo oo, ho poo'ki tiwori roki toku hayeyitong tiko poti hoyori roti woromo tuku roki nawa' inihimo tuhetong. Impa ho nahah ko tiwoning nee ho romoki rumaru toku king ngupi' tiwoning ngomee'kong toku nokikong ho arung ho honowo tunaka hukong neeki manni toku onoharei koring toku nokong he nuiyong ong tiru ho arung yewoning ngawah huhetong hoyoko tangah irongom nummong. Impa toku noki tuhetong ni romoki oingi yii inantihe nutong yewoning woki yewo yii nawa' oingi yii kohni neyentimo nutihenong, hoko nommai yewoning urinmatu yewoning tingi kukarei tuhah roti mo tuku ro manni toku kori hetong tiko nohungong yewoning tii o'ko nowah karo tute manni mirahuwah karo tiki tii kii'ko karo tiwoning meng ngoweti kui . Titi ho nowori haha'woromong ho koh toku hahaworomong tii toku hahaworomana ho hiya urungi ngawarei koring hoikoh nugamon ngomo tukung, ho hiya hoikoh nugamong toku ngokung tingi koto kuraisa ngomo tukung impa ho hiya ho double ngawah monomo tuhetong aii, ho ki'ko noworoki monomono tuhah monomotuhetong. Ho hiya uringi impa nowoning roki monumo tuhetong, ho hiya uringing poti noi impako ho ongkoh ngawa'ururong ho puu' koto huheuro turong, impa ho nommai noi yewoning tiki hoi hiya angungite haha'we'kong oo pekong ngi kukarei hahawe'kong pekongi kukareiki hahaweekong iro nawa' pekong haha' siharo tii uri uhuhe hawuruherong poti noi. Tiko hoko nohu ngong toku honna napakong ongkoh hiya roki kokoriro tohkiro eneke moni honna noping. Roki manni, eneke hokoto nommai ngung kukarei tuhah roki eneke ringkiri tong tiwongori no'ra manni muko muru'rotong iro puripoo' i'rotong ho nekong aarung. Impa tiwongori nohungong mirahu meng hoko poti noi turong ho nommai urinopo nommai toku namah kukah ngung, roki mekusing nohurungkong toku namah kukah ngung hoko aii tii urii pokono'ra kukui turotong manni neki ta toku tiwo aarapah namah kukah tongunghenuiong. Nee roki hoyoko nekong korokoro mukisa ong koto heko Mukisa toku nenowo manah ngung kakoto ngung pekongi koro'mo nokong kong oh niko nommai oruko hoko uringi turong ho nommai meng. Nommai mekusing meng tiko hoko nohun'ong hoko hiyatu'ki rokong munukoto tikite hipakite koto purikori hukarah tu'ki totu'rotong. Roki toku pongusere tongihetong, toku yewoning arapo toihetong roki hoiko pekong korokoro korimo, <noise> hoiko pekong kukarei korimo ho rokong kukarei roki koho ipatiro rorihing toku nokitong romoki nommai noi ururong, roki roruki tikoto hoi nong mung honna korimotuhetong, roki tii owokoh urii humo hoi rokong aarung toku noru korihetong. Honowo nommai nowori hoyoriko pepa aii turotong nahah ong romokiko tiwoning, tiwoning, tii nommai nowori ongokaro kisakaro nowori rusikorong, nowori tiki howonoki tumotukong, impa ho o'ko huuworong tiki eneki turuworo ho rumaru roro rongnong, roro rongmo no'rong rumaru tiwoning tiwoning ngawah nii aii mironoki hopumorong. Impa tiko ro hoyo rokong urii pokong rumaru tiki hopuroitong, hopuroro nahah ho rumaru aii tiki kahihno roki tiwoning tiko ro tiki heko kakoto pekono piro hoi kakoto pekong o'ko korokoro korimo tiki hopuroitong. Impa ro hoi rokong Tiki ongikoh u'wah noki tuitukui ho munukotoh tikite hipakori tii ongoto purikori tii koto hatakori hukarah tii hoi korimotukung. Korimo hoko hiya tu'ki ho orohah nopimotukung. Ro tikiko kotopiro hoiko kakoto ngung pekong hoiko korokoro huno'ku impa hoko roti tiwoning, ro toku noru nokihetong nii tiwoning tiki kahihnoki numong. Ngong potuwana tiwoning, tiwoning, meng nukaki mukomurong, o ngongi aya mukomurong, tiwoning tuituhetong. Ro ru orutiru hopuroi tuhetong tiko ro ho urii pokong hiya tokunoi kukah. Ho rumaru tii ongokaro tiwo ngewetong hoyori inoke inoinokawah, hoyori inoinokowotawah, nahah tiwoning, tiwoning ngawah ho rumaru tiki kahihnoki. Ho nahah ko tiwoning inokohotong ho hiya tiwa'ko tiwoning tiwoning tinno pihahkaro. Ho koh rumaru aii rorogumo nohusing ho rumanung tiki urii pokonoitakori turotong hoho aii ho munukoto hipa kite tii ongotoh purikori hukarah ururo ururong, ururo ururongnowo itaro ururong, hoko hiya tu'ki, hoko yewoning nu'kong tiki uringi, hoko arung tiki uringi, ho nekong urinopo nekong korokoro. ho hiya mure tongungkong, ho tiwoning ngawah. Ai nohungong tii urinope to'kairong, ro koto nommai hekoki kakoto pekonoki piro turotong ro manni tokunamah kukah hoyoko tiwoning ngoroitong. Ro roki mukoki hopuroi tong tikoh rokono heko karorono, ro hoiko pongusere wotamangyu hoyoko amahtimah turotong. Roki oruki mekusing hoiko kakoto ngung ho hiya munu eri ngeyemai yong. Ho nee po'kemai yong hoi tipo ngawakong. Roki mirahu hoyo nokongong ho aii ho hiya tiwo ngawah, rotiko ho roronging tiwoning nii nakaroming, ho aii mirahu ko ngong kong, ho arung noi tunuporehe. Nawa' ro nungamong toku mirahu tingi kuraisa mirahu rotingmotuku ho nommai naraherong ong uwako meng tiwoning ngowoitong, ong uwako meng anagi rotitong mara pogusere, oruko ho hoyo hewa noi hoi kupuna mirumo nohrong roko ana owori rotihetong. Roki toku tiwoning meng i- inihituhetong hoi rokong korokoro, inihimo nohimo tuhetong ong tiwoning, arapah yi. Oruko, hoko ho hoyo hewa noi tiwoning rotiworing, ho nong kupuna ku'rotong. U'kisa hoyori pepa komi'ro nohrong tiwoning, tiwoning, romoki ho ngong korokoro romoki tiwoning ngawangmo uruherong hoikoh romoki uhui ururong ho ngong korokoro mingnawai ho rumaru tiwoning piho tawamo uruherong. Hoyoko nohungong ong ai mirahu meng hoyoko roki tiwoning nakaromi tiwoning timing. Roki niko ngong roti ho tiwoning ongnowo roronguh nong nowo, nahah tumotukong ho ngom roti mani toku tunupah, ho nii namamo unukong nii nommai arapah. Tiwoning i- inimamo unukong tiko irongori hoko nura kina'ko hurong tirukokoh hurong tiki ongikoto howonoki tuitukong, tui impa eneke ping, nawa' tii kinaa yii pimo toku rorong nong. Roki mungo toku huku nohusing oh ong toku hung, roki roruki ningii aii toku kingugong ho aii roki rorihung nong, hoko aii pau ngommo sikahani ngommo nohunnong ong hewa onnowo ngawah roki neki tunupungku mirahu worohetong, ho hiya ehkong ngoworong komikorong. Komikorong neki toku king ngummo nu'henuiyong. Neki toku roki tiwo rorongummo nu'henuiyong, roki ongi komikunghe ho hiya ngoworo komikorong. Hoho aii nohugong murekoriki rotimorong ho hiya tu'ki timpako rorongumo nohusing tikite ongite u'wahno ho munutuko tii owongoto purikori hukarahki tukome'kong. Neki toku yewoning hoko tiko kukarei tuhah rekana riku roting nong reki manni toponing meng taroming monu'henuiyong. Toku arapotomimmo nu'henuiyong hoyoko roti tiwaa ningi ngong nong, reki manni taromingyu nuinuhenong toku arapotomingmonu'henuiong hoyoko roti tiwa' ningii ngong nong. Taroying ro, manni toponing meng taromi' nungmo nu'henuiyong tiki ongi kahihnoki, tokuko nahah hewa mukamahko tiko yi roting nong, yewoning nii hayemurong. Nii aii roki tiwoning, nommai toku nahah hewa noi rorongumo, hewoningko ngommonuku roki nuinuhenong, yewoningko timmonuku roki nuinuhenong. Hoyoko nohun nong ho aii hewo tokunoi hoyo ni tiwo timiyong. Roki roruki ningii rohiherong yong hoyoko. Irongko tiwonong aii tikoh poyenopo kongnopingno nommai ki toku noiki nahaherong tiwoning, tiwoning yi. Hoko honno powoikanno aii nonikong to'to'kaitu tiwoning topo meng niko rahmorokong tiwoning, tiwoning. Impa hoko nura ai nohu ngong ti hurong. Impa tiko momonno nukanno tii toku namah rorongtime hoyo ni tiwotimiyong. Roki turapo nommai tuhah karo toku hoyo'ko amahtimah tuhtutihetute. Ho ai korokoro roki ree kuraisa nopo rekong. Ningi toku namah onoherongkung roki ehkong tunupungyo komikung yong. Hoko roki eneke tiwoning nakarongku roronguh nong. Mirahu hoyo roronguh nong